gomma ni mi laato scientist mauɗo e laɗe e leydi e mita artist, <noise> ngam kulle meɗen e laato e ɗen gollira e nurɗe meden, e jande meɗen, fuccu meɗen, e tafku defte meɗen, e wurtinde bindi meɗen fu kambe wadi ni ma, em be annal beey, <noise> kambe annanen e noy bebbe woni e redu, sawama, kulle meɗen keuɗe fu en keɗi anne mabbe.